Ta tin kuejan yú ta xain kutati ta nei ká ki nei pastilla,´koki ta okuin lia yuku na kacho oyean okuian, nri nravii nri nravii tada koa doko xaiin no doctor, gta kea conbrata mil, mil quinientos i iin inyecion iin ká ki ka ki ta nei pastilla koki danguan okuin tó lia entonces se calma un poco.